Ndundento yuchí jun na'ime nduvu yuvi ihá, memi ndejin jun calde ndeven ndanduku na'a híme ndeime preparar miye ndetukuiña'a nduvo kedoi ajo, cebolla, este iherva buenas, cilandro, ndojakai aranke nguitian kenon chi ohi anranke eno ken ndugu tan tatava ehi ihan, kukiña ndekenin nduku ujun ujun kandamen ha an nduekei anrakei kuein ña'a duku jan no xa'a chi'i edunkan ndiken ndú nguen nduyaka inka chime'e inka kadame tungui itonduyii ña'a iin ya'a kanchin ya'a ndungui he jum, nuu itán ngué inki ña'i anranke ujun xhin ndutu iin ña'a ñanke ujun hé no'on kuanña ndivee jun he tipo coyar ha kedo kai han ka ñatakame tuku in cha tukuyindoya'a, ujum nuna fruta ihó, nduya'a ihá kudukunuu nduvee jun ndexaña'a, ñate jun koña'a nara'a he uxuu unrita nrakeno ujum un he ko'o ñanrake kotanteyi anranye ndoakaña kunduko, yo'o un ndukuno kuduvo jun otu ndivii ko'ña jan yindojan. Nde yuyaka iya'a inde mi ihá ndeyo tuku ndeyovugar yendio memi ndeviojun, mole ndeya mete ihá chí meni ndevi yendojan juño'onduvuu no ndate karanke chió anranke ké, ña ndeven konra yejun ña nio mexa'a ihá jorenme ihá te'e jun, ujun ñaña nara ndete ñananran yeno kie ñateri'i, nranche iho ña'a en ndevotuntu ñura'a ñajan tu ndukui'a ku pedazo ñanrakie, eño kuaña'a jajanó kava ñanje rauña'a nrivii jun ujun ndivii ujun kutuian ndivii nujun jan ña'a, katu ndivikoña'a ndujan ñi'a ndavi ihan taxa ndingui jun yendojan kaveña'a ndova tuku ndeven jun ujun ndeven paña'a ñate uxuu ndita kanana nendivii koña'a ian nrate ujun ejun chinru ndubun un litro ndivii iin ndivii jun ujun nde cervezaq ña'a, jan nduku ndivii ujun refresco ndakai ña'a ñandekañara ye'e, ndetoi ñan kee ya'á ndvii jun vijil ñanran keno'o kee nduvin nuu cubeta ñaran yee enña tutu ndegui jun ujun fruta ña nrake ñe'e ña ñaxhyi va'a, nduvee chenta njuan ahi an ndekeni vakanretu uhé jun. Vijito ña'a nduvuu juen nduvuu jun, jun ndachi va'a mechí jun, nden nden uun ndurnake'eno jun ndeyu tuu nuu ñanrakeno jun, ujun nduvuu ujun, ujun ña'á viko ña'a kachi vee hí ñan iin ñandevime.